Laã laã çíhã jnanhà çounã manè guiohà iâ jouà manâ jahà laã nionê guiohà çaâ auà guiohà çaâ auà søã çuunã i jouà manâ jahà laãliónã jmaønâ manã çuunà jnanhà çaâ auà tionhâ iâ jouà manâ jahà laã lahâ çhå jmánhå çuuã bahâ tsøã guiohà tsoå çaâ auà granja çuhå alimento baâ eínã guiohà jonã jmónâ jnanhàmanè guiohà çaâ auà nenã nénå mønâ tøhê tionhâ çaâ auà jónhã jnanhà mønâ tøhê manã panâ çaâ auàlaê lùã jmonå jnanà dehâ jmaùnhàjmaùnhà guiohà çaâ auàçaâ auà guioê juáhã jnanhà çaâ auà guioê øã tauè jlaøã eínã jmonå jnanà jmaùnhà guionâ jmaùnhà aâ çanâ juáhã jnanhàðùnhã jnanhà çaâ auà eínã ninâ jiánã ðùnhã jnanhà çaâ auà çaâ auà çaâ auàguioê eínã iã jonã raúnhå jnanhà nénå raúnhå jnanhàreã taã tiánã mønâ tøhê mánå raúnhà jnanà jonã nénå jonã iãchíà jnanhà søã iãchíà jnanhà søã guiohà auà jonãzianã çaâ auà jonã manã tahà jlíhã zianã çaâ auàjonã taã jlíhã nonê guahå minhà tanâ jlíhã iã jonã nénå mønâ tøhê manã chíà søã guiohà çaâ auà jonã Jonã tónhã jnanà çounã joà siâ çauà jonhå guiaâ jnã jiaè minhà manã jouã ðuúnã jonã mønâ tøhê manã manã tonê jnanà siâ çauà jonãjon çuénã jnanà jmaønâ guaâ çioàpahâ ðuúnã jonã guiohà reãnonê çioàpahâ ðuúnãchíà søã reã mønâ tøhê manã çóâ ðuúnã jonã nénå manã søã jløhà ðuúnå jonã iã jonã manã tiánhãjnanàmanã tiánhãjnanàsiâ çauà aunå çiónhå manâ naønàaunå çinãiã nenã tiánhã jnanà jmaùnà aâ çanâ jonãmønâ tøhê mánhå tiánhå jnanà iã nenã nénå jonã tónhå jnanà monà siâ çauàmonà mønâ lahå monà aã reâ mønhà monà jonãtónhå jnanà nainhå jmaùnhàchiâ chíà søã jonã tónhå jnanà aâ ziahå nonê aâ ziahå jonã jiáâ manã jouã jmaùnhà aùnà jáhå taã jnanà tónhã aâ ziahå jmaùnhà jmaùnhà guiohà jmaùnhà aâ çanâ laãtaã jnanà tónhã jmánhå laã tónhã monà siâ çauà baâ jnanà monà mønâ lahå bahâ jnanàmonà mønâ naønà bahâ ñanã mønâ naønà maùnã çinãçiónhå aunå çinã nenãchiâ çauà aunå bahâ iã nenã bahâ tsóâ jmaùnhà aâ çanâ Jùnã jánhå taã tsouã tónhã â ziahå guía tónhã manâ jonå bahâ tsouã jmaùhà aâ çanâ laãtónhã manâ jonå bahâ tsouã jmaùhà aâ çanâ laã iã jonã nénã mønâ tøhê manã tonê jnanà láhå jøè iã nenã nénãtónhå jnanà ñinâ tónhã jnanà láhå jøè tøhê manã raâ choúà jmaùnhà nenã <noise> iã jonã tónhã jnanàiã jonã nénã manamana guénhà jnanà ðuúnã mønâ tøhê manã jløhà ðuúnã mønâ tøhê manã choúâ jmaùnhà aâ çanâ nenãjonã guénhàjnanà ðuúnãguénhå jnanà ðuúnã guénhå jnanà ðuúnã iã jonãmanã tónhã jnanà manã jonå tónhã jnanà manã jonålahâmønâ tøhê manã jløhà ðuúnãnenãmønâ tøhê manã jløhàmanã jonå nenã jonã guénhå jnanà mønâ <hesitation> jonå tiónhå çounã tsaå çiónhå ðuúnã jmonå jnanàtiónhå çounã tsaå çiónhå ðuúnã iã mánhå çóâ jonã iã jonã nénå mánå guehå láå jøè ðuúnã jonã nénå jonã manã çáå jlainhâ jnanà çanâ lùã tianhà jnanà nainhå jmaùnhà nenã mánå jlainhâ jnanà çanâ jonã áâ nainhå jmaùnhà nenã jonã jonã çionê jnanà çiónhå çounã coladera çionê jnanàçanâ jonã jonã taã líã ñinã çuuã çinhà jmaùnhà aâ çanâ joãnonê çionê jnanà çiónhå coladera jonã jenè jnanà íà tsaíã ñinhàguiaâ jonã tióhå tsouã minhà ñinâ tióhå tsouã aunå ninâ juáhã taã ñinhà Iã jonã laã nenã jmonå jnanà jmaùnhà aâ çanâ jonã nénå jonã juánã jnanà jmaùnhà jonã laå tøhê iâ mánå manã nenã iã jonã taã çioúnâ jonã manã tiánhã jnanà pueâ minã ñinâ iã ziaã iâ jouà laã nionê tiánhã jnanà pueâ minã ñinâ iã ziaã iâ jouà laãguiaâ jonã jniánã minhà daúnã jmaùnhà aâ çanâ jonã laùhå çinhà bahâ jniánã jmaùnhà ninâ juáhã tiuãjánhå taã çoúnhã lùã jonã juánhã jnanà nénå laã nenã tiánhã jnanà jmaùnhà jonãlaã enã bahâ jmonå tsouã jmaùnhà aâ çanâ jonã <noise> çounã nenã bahâ lùã tùhå joà guiohà jmaùnhà aâ çanâ nenã jmónâ jnanhà raã laã nionê guiohà ðaâ auà çoå nenã nonê jmónâ jnanhà jmaùnhàjmaùnhà juáhã jnanhà çiónhå arroz jmaùnhà çiónå arroz nenã laã enã bahâ jmónâ jnanhà nonê zióâ jnanhà guiohà çaâ auà chiâ jiánã janê tónhå jnanà nonê siâ çauà jonhå nonê guiohà janã auà tónhå jnanà çounã joà siâ çauà jonhå nonê guiohà çaâ auà iã lùã jmónàçiónhå arroz iã jonãlaã laã jmonå jnanà jmaùnhà nenã nonê mønâ tøhê manã chíà søã jmaùnhà guiohà çaâ auà Mønâ tøhê manã siâ jánâ jmaùnhà guiohà çaâ auà iã jmónà jnanhàzionå jnanà jánâ nionê zionå jnanà jánâ aùà ninâ jonãziaã mønâ aøè jánâ minhà lahå ninâ zionå jnanà jonã tainå jnanà iã jonãmønâ tøhê mánå guehå jánâ jmaùnhà jmaùnhà guiohà çaâ auà çoå chíà søãjonã nénå iã jonã jmonåjnanàjiúnãjnanà siâ çauà mønâ naønàtiánhã jnanàjiúnãjnanà siâ çauà mønâ naønàiã jonã tiánhã jnanà nainhå jmaùnhà jonã mønâ tøhê manã søã líã jløhà ðuúnã iã jonã dónâ dónâ jnanà minhà jmaønhå dónâ jnanà minhà jmaønhå tiánhã jnanàjeê jmaùnhà jonã mm dónâ jnanà çiónhå siâ çauàaunå noonê tiánhã jnanàjmaùnhà jonã siáhã laã mønâ tøhê manã jløhà reã taã tiánã jonã nénå jonã manã tónhå jnanà láhå jøè eã jiáâ manã jouãjmaùnhà nenã manã søã íã aã ziahå søã íãmønâ naønà íã siâ çauà søã íã mønâ liahå søã íã reâ mønhà monàsøã íã reâ zaúhã monà jonã láhå jøè neinâ nenã tsóâ nainhå jmaùnhà nenã jmaùnhà çiónhå arroz nenã Guiaâ jonã jmánã taã tiánã jmaùnhà líã tiónhå jnanà ñinâ ñiónà laå çónhã tøå tsùnâ jnanà tiónhå jnanà ñinâ aã tøhê lùâ ñinhà reã manè taã jnanhà jmónâ taã ñinhà manè ñinhà bahâ manè jmónâ jnanhàiã jonã juánhã jnanàmønâ tøhê mánhå çoâ jmaùnhà nenã mánhå lùâ jmaùnhà nenã jonã guéhå jnanhà ðuúnã jonã tiónhå jnanhà çounã nainhå manhàsioè jnanà guiaå chíà søã mønâ tøhê mánhå sóâ guiaå chíà søã nénå jonã manã nionå jiánà çounã sarten iã jmónà jnanhà arroz jmonê jnanhà arroz arroz tiuãjuáhã jnanhà iâ jouà laã jmonå jnanà jmánhå çounã çilo arroz tiuã guiohà çounã janã çaâ auàjuánã jnanà arroz jonãjuánã jnanà arroz jonã lahâ laã tøhê iâ çaã jniánâ daúnã arroz jonã jonã manã tiánhã jnanà siâ çauà aunãtiánhå jnanà çounã neinâ siâ çuaà jiúnã jnanà siâ çauàaunã tiánhå mmm taã jnanà nenã dehâ mánhå tonê jnanà siâ çauà jonhå monà dehâ laã nenã jmónâ jnanhà jmaùnhà lùãjmaùnhàjmaùnhà çiónhåarroz iã jonã nénå mønâ tøhê manã siâ juáâ jnanà arroz jonã jonã tiónhå jnanhà jmánhå çounã zaiè siâ çauà jonhå raâ guunàmønâ tøhê manã søã jniánâ saøhå arroz jonã nénå iã jonãçaønhå jnanà Çaønhå jnanàmaønã siâ çauà aunã jonã iã jonã manã tiáhã jnanà jmaønã laå çounã çoèarroz jonã mmm jonã siâ jeè jnanà tanâ raã jonã íà taã niónhã jmaønãarroz íàtaã lùã çinã arroz manã siâ jeè bahâ jnanhà iã jonã tùhê manã çóâ arroz nenã jonã sioè jnanhàarroz jonã sioè jnanhàarroz jonã iã jonã laã nenã bahâ jmonå jnanà jmaùnhà jmaùnhà mmm jmaùnhàguiohà auà çoå nenã çiónhå arroz iã jonã mønâ tøhê jmánhå çóâ arroz jonã sionè jnanà guiaå jonã jonãmanã líã çínhà jnanà jmaùnhà jonã guiónà ninâ juáhãiã jmónâ jnanhà iâ laà nénå tiúâ jnanàaunå réhå tiúâ jnanhà siâ çauà jonhå tiúâ jnanhà iã jlaøãjonã çíhã jnanà guiónà laå guionã tsùnâ jnanhà jmaùnhàjonã laã nenã çíhã jnanhà jmaùnhà guiohà çaâ auà jonã jmaùnhà guiohà auàçióhå arroz guiaâ tsoå jmaùnhà aâ çanâ jonã jánhå taã líã çúhå tsouã çiónhå aunå guiaâ manã tsaíãjmaùnhà jonã jmónâ jnanhàlaå nenã bahâ jmónâ jnanhà jmaùnhà guiohà çaâ auàiâ jouà laã jmaùnhà guioà auà çoå ziaã iâ jouà manâ jahà laã laã nenã bahâ laã nenã bahâ jmónâ jnanhà guiónà juánhã tiúâ jnanhà aunå tiúâ jonã çíhã jnanhà guiónà laãçónhã zoúnâ jnanhà guionà çíhãn çuhå sùà meinhâ çuhå søã ñounhå çuhå çounã nenã bahâ lùã juánhã tùhå joà guiohàjmaùnhà guiohà çaâ aunà nenãçounã nenã bahâ